<hesitation> Biby zao arakaraka, misy lai managna fietsehampo kara ôlogno de misy tsy lai magnana, ôtra zao misy biby nisanagny vô mahita namagny izy <hesitation> misy-misy namany zao <hesitation> popohogny biby hafa de avy namagny avakagny magnantogno de misy biby hafa ndraiky tsy magnanjegny fô mizaha foagna igny amizay le mahatonga oe ndraiky izi misy fietsempô de ndraiky izy tsisy.